அசூர்டியாவுக்கு வரவேற்கிறோம். தர்க்கம் அடிக்கடி வினோதமான விஷயங்களுக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் அபௌர்டியா என்ற விசித்திரமான. நிலத்தில், அரசாங்கம் அது அமல்படுத்திய சட்டங்களைப் போலவே குழப்பமாக இருந்தது. தப்பி ஓடிவிடுவோம் என்று எப்பொழுதும் மிரட்டிக் கொண்டிருந்த தலைமை அமைச்சர், இரும்புக்கரம் கொண்டு ஆட்சி செய்தார், இன்னும் சரியாகச் சொன்னால், இறகு துடைக்கும் கருவியுடன். அபத்தத்தின் மிகவும் கொண்டாடப்பட்ட சட்டங்களில் ஒன்று, அனைத்து குடிமக்களும் எல்லா நேரங்களிலும் தங்கள் காலணிகளை தங்கள் தலையில் அணிய வேண்டும் என்று ஆணையிட்டது. மீறுபவர்கள் கடுமையான தண்டனையை எதிர்கொண்டனர் - காதுகளைப் பிளக்கும் தொகுதிகளில் இசைக்கப்படும் போல்கா இசைக்கு வாழ்நாள் சந்தா. இயற்கையாகவே, அபத்தியாவின் தெருக்கள், தள்ளாடும் குடிமக்களின் ஒரு காட்சியாக இருந்தன, அவர்களின் காலணிகள் ஆபத்தான முறையில் தலைக்கு மேல் சமநிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன, ஒரு புதிய கருணை உணர்வுடனும், அவ்வப்போது. ஒரு எதிரொலியுடனும் உலகை வழிநடத்தின.